Warna pilas. Mete ma au awamanene warna ia so na nai au dudu'anga hatoli dan na, ma bana la dan na. Ma fe'ek neme ndia mai so na awafandele badu warna pila sal ma, niana SD la inanak kala ron, na ma toanak kala lopo na ma, sila topi na. Ma ita bendera na warnan seli.